Ie, zava-dehibe aloha miala ny teknolojia satria na eo fezay anao a, dia vizaka ihany, marary masonao na robika anao e, dia izany tokony tsy ijanognana aminazy maharitra ela eo.